ia, miain̈a karàha atsika olombelo fo raha man̈iry àby io, raisitsika ôhatra folera ôhatra, irô fo koa tsy hainten̈a mikobàby azy irô tsara, man̈isy ran̈o azy irô, karàha irô mivolan̈a amiten̈a oe za mila ran̈o e.